Avstraliyaning madaniyati ham judayam boshqacha. Ular aborigenlarva torri streetdagi insonlardan kelib chiqqan. Ularni tili ingliz tili lekin avstraliyada boshqa tillar til oilalari ham mavjud. Yani indian va boshqa bir immigrantlar tomonidan gaplashiladigan tillar ham.